Mkpó ákpènàm má ñdikánà idáb ñdàyá àdè èmá éwirè mkpó, ntókájén ébónó k'éssién étáná ñtók ikò ébón, éjóbó, éwirè éwiré ewirè èwirè ewiré, àná mfàná ñyién mkpáwò ñdáyà, álú újòm ádè ifónó ágwo àmá wi dàyà idàb, ánúñ ádé éwirè mkpó ékóró disco, èmá éwirè úfó mkpí ñtéré, ùwúkárá idáb údáyá àkpèrùñ ákpéré ñtó úfókábási ábáhá, éwó énún ákàm àkónòjó, úfókáwási ádé émá éfónó ákám ádó éná ébiré mkpó, ébiré mkpó ádé áfó úwúkárá idàb údàyá, ñkó ammo énúñ étutúré ákám àdó ké àfó búdúkárá idàb údàyá. Ágwó ánún ánún mkpó k'essién, ñté mkpó ikwó, àwiré áwiré àwirè áwirè, ányèdé áfó kéwúdádáyá úwúkán idáb ádúdáyá. Mmè ènún éfàn úfáñ k'éssién áfó jém ídàyá ídáb késit ùfók, úfáñ àdè àsùk ùdùk fién k'ùtóñ ùbùkán ídàb údáyà ákónòjó àdó, eventhough úgwémé àfó éjèmè idàyá n‘újòm ábá, moto ágwadá fúró kpóm kpóm kpóm àsúk ád'ùjém, útó újóm ándé ijáká áfó kárá dáyá idáb úgwémé mánúñ ádáyà ákónójó, nkó úkéd mkpó ádé àdódóbó ñtóm ké áfó ákárá ídáb ádáyá, mnà ágwó ánúñ áwiré íkó sútó mkpó ké àgwó àkpé wiwiré ágwó àsémià úbók, ámiá ányè chóñ, úfàná fién úkárà idáb údáyá ákónójó m'ùgwèmè àkénúñ àjém idàyá, ùtó mkpó ñtéré ásé fáná ágwó ágwò ikárákè idáyá idáb